<noise> एब रङक नाउ फेरी बहुत हसइ जसने कि हमरा लाल्, पियार, गोरहर्, करिया । हसे सलाई कलर्, हसे मरून कलर्, हसे फिका गोरहर, फिका हरद्यार्, हरद्यार्, सुगा कलरा हसइ । हमार हरियार कलर हसइ । हसे ओकर साथ मा हमार सिनुर कलर हसइ । हसे अ पिन्क कलर हसइ । हसे सम्त्वारा कलर फेरी हसै ।